בערך פינעך. <hesitation> כ'האב ליב צו סנעקן אויף פאטעיטע טשיפס, פאפ קארן, אפאר מאל ביזלי, און אפאר מאל ניסלעך אויך.